Prifirissi passari chiù tempu cu la famigghia chiuttostu ca cu l’amici pirchì cu la famigghia mi sentu cumpletamenti tranquillu. Lu lijami è prufunnu, chinu d’affettu, ricordi e fiducia ca nun cancianu mai. La famigghia mi renni chiù sicuru e mi duna aiutu nta li mumenti chiù cumplicati. Cu iddi cundividu macari la me storia.